من اكتر الاوقات اللى انا كنت محظوظ فيها ان انا كان عندى امتحان فالجامعه مهم جدا و الامتحان كان صعب جدا ومكنتش عارف احل فيه اى حاجه و كنت فاكر ان انا هسقط فالماده وهعيدها تانى و هشيل المادة و اعيدها تانى و كان الامتحان صعب جدا لدرجة ان انا فقدت الامل ان انا اعديها و لحسن حظى ان انا نجحت فالامتحان و عديت الامتحان على درجات بسيطه ونجحت